Bueno que nu ja kuí ku chi ka ka'an yaá naja'a que sea ja kuí yuku yaá kuí ni icha kuí te yuan ku ja jakuí te <hesitation> nunani kua'a conforme nunani ja kuí jin nou ɨó nu yuú ya'a.